<hesitation> Karazana kivà fantako izao a: <hesitation> kivà gasy, de misy ko kivà vazaha karaha ny bulldog a, rottwiller a, de berger allemand a, de chien de salon a, de chihuahua, de ake koa doberman.